Ya ude akuse uane liki, ane liki duwe setu kai tele me sepuede akuse makalia makaliana masukue utuke manawa sehai taina situtu likike duwe sitane setu ke, kaitelake na ma`ane, ma ane tuka makule'e makulena ma kaliyaho makalia hoe'o masuku berkate ma kaliy mo'o masuku sai sakemo.